Pate kaa hono no conndi muuɗun ndii tann kañun e piisa conndi muuɗun. So a haɗrindini tanno defirtee nii ndefirtaa. Sabi ɗii ndefuuji neɗɗo wanaa boowɗp defude ɗi. Kaa, nii nii jon kaa waawi siforaade ɗi mbaawri defeede. <hesitation> Ayyo, ɗun woni banngal sifa majji oo kaa.